لكل موسيقى وقت يعني ل- مسلاً الموسيقى الهادية الكلاسيكية هي تكون هادية وتبي تسمعها تكون جوك بليه وتحب تسمعها الموسيقى الهادية، ولكن لما تكون متلاً تبي حيوية تبي كدة بتشغل ال- الأغاني الحماسية اللي تشجع فيك تكون موسيقتها أقوى يعني، ويكون عندها ضجة.